Koo, miaka chiletsanga kumi avweni yaa hasa esye omwene na nasomira oo, ovumbashi uwe tsinzu lakini khuli hali yatsia ne naamua, kho khole vulimi nende ovukhala. Lakini miaka kumi chiletsanga avweni yao shindu sha nikombanga ni embe. Engineer mukali sana mu kenya mwefu muno kachira ne shindu sha ndasomera. <hesitation> nora shenesho luveka mmh khatuka khanje khano. Miaka kumi chiletsanga nenya khave khaduka nenyanga eve supamarket yaani mundu mwene yetse tsa achendemo nalenjera tsa otundu arii kokhuvola ari waah mbe esavuni eyo ta omwene achendemo tsa natsia khuvukula sh alenyakho tsa mwene alenjere tsa ari natsia khuvukala. <hesitation> yingo yilya ovulimi vuvereye <hesitation> aundi sahi nivere nende tsya khulima kama ke yeneyo yilava. Nonyanya, mpaka oulra vunulu. <hesitation> vukulu yinyama yiye ra khwi pesheni yao yisinje vulayi nende a matsi malafu, alafu uirusye va khushifuria shilafu kando ne vukula tsa yosi noyira khushifuria shindi shilafu. Ilava saa, ilava vulayi ni alafu nenya mbanule aundi fyeraka funo shi aundi ni futiti sasa ndenya ndesekho ereo, muda kwenoko mba narao vulimi vundi noli khutwsao kachira yingo yilya, vandu varakakhoyo ming’onye nenyela khu naamua endi nokhuraka eming’onye <hesitation> fukha sana khuraka ming’onye eeeh ndesekho fyendi ninafwo funo, <hesitation> miaka kumi chiletsa chilya sa sahi nivere nende omwana mulala lakini miaka chiletsa chilya aundi nava, nava nende vana vaviri. Sasa, nenya tsa mwana wa khaviri niyakhevulwa anyole almost anyole vuli shindu shivereo sasa yesi niyetsa mushivala muno yekhoere arii nanyola samwana. Nanyola mama ne sasa kenako niko kenikomba vutsa after miaka kumi chilya. Alafu nyasaye niyekula fuliango miaka kumi cheneoho nenya esinjire vu mca.